ब्रिटिश खावू ले आनु स्वाध रंग परम्परिकु टाङेस दुन्या बृ प्रसिद्ध तू। होजुगो ब्रेड, शा बोडी जाज्या। आइ हलगाँउले जाजग्या। हूजुगो टाङ प्रमुख व्यञ्जनो पू तू रोस्टेड डिनर तू, फिश एंड चिप्स तू, सोसेज एंड माश तू। आइ स्टु दुश, पाई दुश, त्रोड रंग स्प्रिक्स दुश, ऐक्ट पुडिंग दुश, काटेज पाई दुश ह्येस्के चिजो दुश। आइ मीठाइऊ हूजुगो द्वा ट्रम्पफहल, आइ स्टीमड मोलासी पुडिंग दुश, स्टार्च पुडिंग दुश। आइ हूजुगो चा, लेमोनेड, अप्रिंट आइ बीयर देस्के चिजो तुंग्ज्या तोश।